هوما صراحه في زوج حوايج مهمين هي لو كان جات روعه مولاي يقدر يديرهم في زوج أنا كان جيت نخير ما بين التلوث وما بين الفقر نخير أنني يدعى بدون فقر سما ما يكونش كاين فقراء ها سموه الفقر راه واعر و الله لا الزلط لا واعر ها ما كانش كي الزلط زلط واعر تلوث صح واعر بصح او تلوث يقيس فقراء وأغنياء أما الفقر. يقيس غير الفقير لا لا ا سيدي خليه نحو الفقر خلاص.